Mi yelan mi latta vindoowo defte andiido, ngam mi joda mi vinda defte ha dow dabbaji, fere bo dow himbe, fere bo dow audi, fere bo dow lesdiji ummatoore fere. Mi vindan tarihiji ardibe am, be tarihi am minfu.